Mbienu le mbe mfi ki pom bi ban e bom beco mi mfe e biban ebom nyi tue ntang buan abami mbe, muan ami le ome afe e’ mi mpom ki biban ebom le. mpomo mbe ayi and mkpe be pom mbe nyuam yuam yuam e’ jije wuye emili chi kukue are mi mpopom aya, e fi ki dzo abo nyi borikpom a're mi mpompom ya, ye nruabo che bekue nkikuenu betue beyuo mbe le le le le ama ma akuenki bebtue ki bd yuo mbe yuam oyuo yuor lw rinkur le ri nyinuvyinu, lene mi mbubora mbi bi nkar otuobo le liluom embe mbibi opomo nyuam nyuam beco papaami le mama ami betankatang betan al mbe betanga biban ebom, beo mi mfe e bibam ebom yi okelo mi mpomo mbe a’ ye ngeri mpomo te te te laba and nyi mi mkpenu kinu pomki mbe a te te te e kukulo mfi kpe ome bibane ebom bepomo oma mwan oma mwan enu ogoki yuen abie e, bie nyi kpo e'yenki nu le mwan e fe yuenkile etoh yiyimi mpomo nkulkinu ya e kuenu betue nyuam ki yuo bepom abe le mbe beco mbe yi berili kpe kpe yanu le olue lishe nu, benkpe ki be yuor nyin le luim embe leri nyin ay lekebi kebi, opom pom le muan owe mom emkpo afi yuo, omili dzang opomole bom kpo be yuo yuo nyin ayi oley efe nyin ayi nyuam eri ke opomo mbe, mbe yi opom ki le muan ki muan ayuo nu le bom bepual Omi dzang okara opom lishe nu wa riki yuo weh yi okelo ye epomo mbe yanu and nyi befang e'mi mi beban mmalo opomu mpomo mbe te te te, nriki pom e'e’ nyi te te te nchur mwuh beco mfikipo biban ebom le buan abami arikima yuor apom biban e'bom mi mwan mi ma mfan ke libong binyin abi le mbe bintang e'tang ya kere pomo le wuye ago tan abe bitchang